Ny haiko edy amy fomba ataon-dreo Malezia edy e. Karà ataony misy eskaidy ariraia <hesitation> fetindre festivalin-dreo silamo be izy izen̈y. Koa famara farapara famaramparanana ramadan boaka eo misy fetin-dreo sinoa àby eo. Koa resaky taôno de reo koa izen̈y manaja olo-be lezoky zoky izen̈y hajaina koa amin-dreo io.